أكثر موقف غريب فعلي في حياتي هو أنو نهار من النهارات سمعت الي اكثر أستاذ مفضل عندي هو أستاذ الفيزياء اه كان ياخذ في رشوة من عند تلميذ باش ينجحو، وقتها حسيت بالحق الي ما فماش معناتها حدود للشر البشري يعني.